<noise> Raha ohatry ka hoe iaho raika zashy andeha hiampita ranomasimbe <laughs> ame sambolay ny tokony ataoko ihomagnako da mitondra hagny maro be, mianatry milomagno lahateo, <hesitation> manisy an'itoa gilet de sauvetage toa, da sargegny da igny plein lahateo batery au cas ou sady atao waterproof aby i telefona.